هو، په الجزایر کې یو مشهور دود یوم عاشورا دی، چې د محرم په لسمه نېټه لمانځل کېږي. خلک د خیرات خواړه پخوي، ماشومانو ته نوې جامې اخلي، او د فقیرو مرسته کوي. دا ورځ د دین، خیر، او ټولنیز یووالي نښه ده.